اكتر حاجة كنت سيء حظي فيها اه مرة كنت مسافرين وكنا رايحين القطر يعني ثلاث مرات ونروحوا ونرجعو تاني القطر من جديد نستنوا ونحجزوا ونحضروا الشنط ونروح انا وامي واخواتي وابويا ونستنوا والقطر ميجيش ونروح وهكذا فضلنا تلات مرات على الحال ده.